କୋଠା କୀ ପରୀ ଭାକ୍ଯୂଂ କରିଦେ। <hesitation> ଏକନମନ ନିଜା କୋଠାରେ ଦେଖିଵା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୂ ଅନ୍ଯ ସ୍ଥାନକୂ ରଖଂତୂ। <hesitation> ଜମା ହୋଈଥିଵା ଧୁଲୀ ଏବଂଗ ଅପରିକ ଭୀନ୍ନ ଜିନିଷକୂ ସୋଫା କରଂତୂ। ଉପପରୂ ଦଲ୍ଲକୂ ମାତ୍ଚୂଂ କରିବା ଉପଜିପତୂ।